لو نقدر نرجع بالزمن -نروح- <hesitation> نحب نروح إلى زمن الخلافة الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كان وقت عظيم من حيث العدالة، والنظام، وكانوا يعاملوا الناس بإنصاف مهما كان دينهم، أو عرقهم، نحب نكون شاهد <hesitation> على -كيف- كيفية كانت تتم إدارة الدولة الكبيرة.